Bank nikyo ekitebe ekikuyambaho abantu kubaahurra sente zaaho nokubahora kandi kirungi muno habwokuba, obu orikuba oyine sente zaawe, noyerinda abasuma, noyerinda kwikozesa otakagondeze kwikozesa nozitwaarayo nibazikwaahurra kurungi kandi bo nobu okutunga obuzibu bwoona, nibaba nibasobola kukuhora sente rundi neezi ezibakwaahuriire nibasobola kuzikuha kandi bakazikuha sente zaawe zoona ziri kurungi kandi niziyamba habintu bingi muno.